الغرض من صندوق الإسعافات الأولية هو إسعاف <hesitation> المصاب إذا بيقى مثلا في في حالة إصابة كسر أو جرح أو كده- بكون فيهو ضماضات وفيهو <hesitation> كحول و <hesitation> فيهو شريط لاصق <hesitation> بتنقذ بيهو حياة الزول أو بتسعفو لحدي ما توديهو المكان الصاح